Tegna marigny ra nivolagninô tam film igny ai, kaiky tsara be karaha anigny izy igny tsy nagnenina mitsy za te niaraka taminô nande nizaha azy igny, andô koa izy igny iregnintsika zahavagna aminy andro hafa kô fa le anô tsisy tsisy passe, tsisy tsisy ra atao igny.de kô fa mivoaka koa tohigny avakeo ai, andao kô tsika ampiditra tohigny.